Kuena kachitun kue ka'a koyo, kia kuchi chia iho, iho yaku kua ha yakuu kuan yakuu kui yaku ya'a yakuu tón, yuu kua yakuu kua xandu a'a chi iñi xhii chukue yuku nduku xui yuu kua kiña yuku kuachukua, yuu kua chi ita ñuu yuku ña'a ndukuña ita kua ita kuan uta ñiña kuyuu ita kui yuu kua chi chan nduku maña'a, chikundo koyo xo chakun ma'a tayuka xoyo yuu kua vi chichi noña chin tandeyu kua, tandeya yenguo tuu kaxhi no'o xhiña'a achicha chon kué ño'o yuu kua kuakachiche yuu kua akiaku kia kuu yuu kua xuyuu xukua xo'o chon, yo'o yokonyu kuchixei kuchayu kuvuu yeí koyo yuu kua yuu kuan yuu kuachi kachiiñixi xei xakuayukua yuu kachi, iñi xachui kaku va'a ndukuiña xoyo kua kueí, ñavaña xavaña chindaña tayuu kua koyo. Xoyukua takuichi xando chiñichi xo'o tichakua chiñonrá kutuu chakañi chinrá, kuichi kuchi kuu mamanri yo'o kua mamanri xoyu kua kayi kuvii yuu kua nakayan ndeguo kuichin do'o tayuu kuan ndukachi iñi tuki kue atun nduu ya'a xoin chi ndiyuvinri yuu kua maxocha chiñuñi, yuu kua xoto chi nimachi yuu kua chaña chindoki chatando kañiña chinduvi kue yuu kua nakachivando toyuka kué, kachiña kue ya'a indo'o ña'a va'a yeka nakachenka kacha'a ñandon kuichi kuchi kuichi tanri yuu kua kachi kachiñachi, yakucha xanduu kachiñi yuu kua kandu ñayei xukixhi axu kachi kui yatuya naxhikoyo xeí hay yuu kuachu kayuu iñi kubuu, yukuu kua xeí kaña chiu kañaña chí chixoyo kuakuñan ñin ndo kuichi ta'a kaxi koyo xeí chun yoxo kanuu yeguo, kaxana yunga kaxino kuegan chiko yuu ña'a chava'a vañukua xañaña chió kuchañio va'a nakachi vaña. Ñachain ñakoyo naya'a xoi ta machatoyo kuan xhandu kachi iñi kueyo kua chaku va'a, vichi xii yuu kua yuu chitonoi kueyuu kua ñayeguo chachi yuu kua ñayenguo chiño yukie chinoxoto teyuu tuu kue kui kuinoxoto, takuchando kachiniyo takukuei chinayeguo chiña ñoxoto ñayexhi kachachi chiño'o ichi chinchixuu avichi xhixeyuu chichuti xe'e chichixi jun, kuchachiñe katonka yuya takuchando kañiñi chin koyoyu kua yakuton yakuchin ichi cha'a yakuu kua yakuu kui yakuu ya'á yakuu yakakuvi ma'a, ñuu ma'a ñania chama kutuu chaxuu nduku cha'a nduka chi iñi ta'a yukuu yuu cha'a iñi, chaiñi yuu kuana yuu kua xoyuu kua kuan xo'o kuan yuu xa'a xavai tuku xochi yuu chuchain takua kuyo ita takuan yuu ita, ta ita kuan xuku chachiñi chii kubuu chavachi vii kondoya yetuku kuei itakuayu yayuu nuna'a tatandeyu kuan kuaxanu kachini chí takuchayu kuan yuu. Kovuu nduku tuku yuu kua kachai ita ita yuu kua ita kua no chi ita kuan ita ton tuu kue, kuvii kundicha iho yuvii ya'á vixan nde kué yuu kua cha cha xoiniyó chayukua kikakiñuu kué xayaku chakui chakua ajan taka kiyuu takua tachuku, ton kue iho ñayiguo ñaxuxayio takuichi tuku nayeyu kue, kue kachiña yenguó kue tachuchia ndakuichi kue nduku jun nduu tando atuu chakua kué ñoño notuku kuvii ma'a, chakuayu kua tayeka kuchaiñi chaye tai xoyuu kuá chakua ta chaiñi kuan nduku kui chikoyo yuu yu kua, taio cha'a chi kutimandu cha'a kuayuu kuan kué iho chayuu kua xan kuayuu chiyukua jamaica mayuu chiyukua chinyu nuchia vichí, jamaica kua kua tuku ya'a kuvi iha ika yakua kuvi uu kue xakixu yuu ta'a ketan nduchia kua yuu kua tavacha koyo chi kué, ñandun vayuu iho yuu tukuyu kua yuu kuu kui chi yukuu kui ikuachuayu kua kiayu xhiniyu kué. Ñaketa <noise> koyo iñii chañoyo atu uvii chiñi yuu tuu uvuu xhin, yuku yuku yuu kua nduvayu kuyo kuyu kui kuyu ya'a yika kue vichi kuyuu yuku kuii kuyucha yuukua xando va'a chio xutundá chandoyo ko'o iñi xanyo chiñi, iho yoko atuu atuvatu kumi yukuu yuu kuax xakuixo yuu chi kuachin ndun nduchia yukua yukukuachia kuakuchacha iho tandeyu kuan achuu va'a tando, yuu xuu kai kuvi xhinokai tando'o yuu kuachi chandoyo chió, vakaxuka vaxakunayo chí kuchachio kuvii atumayuu ma'a malekeñuu chi ñuu ñuu chavaxhi ñuu chakichi tama'a ken mayuu kuvi chana'a kein mayuu ñana, maña iniyuu tande kuyuu ka'a kue chava kuvii kuacha chio kue ndakai xayuu jun, kue kayuu ña'a iñi kuayo xando'i yo chayio cha'a kuni kuyi hó xandu kachiñi kuniyo kachio uñaya chindoke, iho kayiyo xunka tuun tayuu kua kuvi takichi xunka takayi xunka tunkakuchai kiya'a koyo'o, ñañii kuñitaku kuña'a yui kakubuu koi kovi kei ka kuemayu kicha'a kumi yuu kua kuachi kué. Ñinakenyu yuxu kakuvi kani keni xandoyo, achi kuchakua chi yuu kuyu kua nayendo kandoyo kua ndukumi xhiñañu iho chakua iho chakuii chatón iho cha kuichi iho tando'o koyuya kuu yuu kua nakenyu koyo chakien keyuu, kua maxandoyo chi kua yuu tunchi kayuu nakeyuu xhiniyo umana iniyo chí kuchacha chi yuu kue kueyuun xuu iñi kachi kai kué yuui kaki ñachivee ñayenguo ñuu, chixaña chi chixaña kaí kaña yoxo ka'a kuvii tata yuxuu ka'a yakuii ñoo yako yuu kua ñai ñuu yako, yuu kandeki ñuu yako tandeyu kua vaka chika chavichi koyo xutikia kueyuu kua yuu kuei xandonió, ton yakii yuu kua chi ta tayichaka yin kubuu atuu yuu yuu kua ndichi ndakachen kuvuu atuu xakuain atuu maxa kuu ñañi kuaña ndakachate ka'a kekueña kaki tichi veyuu kua. Tichi ven ndaño'o taña kui xuti xeí xuvinri chikuvi vikii, kuexandoño chakaño hi ñachakain xandoño takeyu chi chité kanuu chakuvi chakuenta yuu makeña yeguu yuu chaka chakiño kuenta ña'a ñavaka kueña iho ka'a kuyuu kua chaña'a, chaña kuvi ka'a tunkanu nandicha, koyuu chakano kuyuu chakanu kue yuu kuañan ñaxavanri chandó ñayuvinra xavañi ñañuvinrá viña xavai unña chachito uña'a chanyiki chinichi yuu kuau chin xandó ñayuvi xavanrí.